<hesitation> baya guo kho yi run de weghu mio khuo eghe nede ama mhen nomha aghi gio mhen awe enowu na eno wa no moho ni obhi mel ria mhen bhe bha <noise> aghi gie romhan gie yomhan awe no yai tamare-nokele wel enobho khana nor ghi an mama-wo hue mhole ma hole nima rie akadirio mion monye yayi weghe emhi no diario-oye-sunu runda okhuo ogha rio-gha dor awel nor re-re-re- because ogha yo iyan bhor dole gha ko yin eko khai eko gbe lo gho mon eko lele onomon irio ma kole re <hesitation> okuo odu bhu kpon norie ka oyin-mhin ogho-kho odia bhu kpon narie ka bhe gbo dele rude elabho de iyan len <hesitation> emhon khuo bhe ni meh ya tuna eyi rio omamo wo ye Emhi oru-wel kui lan na ghe bhi an na ya wel ghe niu eno khuo no oli mel yan ya yin so tu ma bhok yan ko gbelo gho mon mobholo yan ko yin emhi wel yan daghe bhu-bveikuele enemhini baya daghole he oli mel yan tania ebayadoghe nemhi he wo yan sabo mio kuonia bho we̠ be wu eva ko gha yo we be̠̠ wo yan samio khuo bhe <hesitation> bhe giu wa nay go- selobua wo yan sabo mio khuo bheki wel ghai mie wilgha ghele bhe nor ya ivie mhi hel bho wa nokie-re wigha gie bho ekeke ne gha ghele wil seye dor tameruwe- dor tami yuwel ehia guwel gha ghele wil dor dor ghoule ghe eno mhana oma-ma huma nuwel wil dor tuele tamae wel mohol ma-bhu wel ko gha khian mel hol ni nel riuwe bha mhen e̠̠ e nima jusi gha khan mehol ni mel riuwe bha mhen Nuwe gbelo ghi emhonmo nuwe seye bie nime wa do like egbe wa do lomhel ghe wa do bie wa do gha ive mie keke ibhiuwe ghi dor wanre wa dorghar ro eyose wa gui oo because okhuo bho kpia na gui akhue gha re-abhe dolok irio emhon khuo bho kpia irio oye runda omhan ro nor ya saba ramame wel noe e̠bhor ria rio khuo iyabha- mhoo mhan se gui ede ero orien-rien-oria ino emhan gho khi runde ewo rien rien nede ke ebhe-ria nede ke emhie-ekeke-emhi ekeke o̠amie bhor bhe mhan gbon ogho khuo irio ordia runde ebho so mhaen bhe na ya yo khuo khian nel ebeze mel na tor ni ebho so roi eyin zighi-zighi bhe naya yokhuo khian hel eman zewele okuo edia-bhe e̠ Bime yan ye tahenia erere nor ghi-an odia bho-oghe hen bho kpolor gbe runde elebo khuo lu hiei oyo̠o-kpiu so pose nor gha guan yi runde wel na hol nuwe gha gua yo de okuo guen <hesitation> emhi nor yanre bhani-ede-degbe hia edede gbe hia ebho yan ya gha rowa no wel dor gha ta be̠ sunu besunu be̠sunu and ete humem bhi rio runde emho khuo afeko lele khere khere khewe wel ghai zediorior lele odo guo buwe wel bhe doguo bole irio emhon khuo dia runde Wel mhelen uki dor mue ebure gbole-bho-a ror muo pia udo muo sisi uki do gha gbole bhoa shian gha dio-ga mio ebho egho na da mie ghe wel mha subor mie bo sabor lu wel bha saba luo kpu wel bha bha sabo ivie va amio bhi rio aki mue bhe ghun uki gha rio bhe gha ede-de mhe de uki gha lo yu nuwe na ki sibhe ran va gha du wu uki kere ghe ibhoe nu we len de nabio ekio tor ebo khu ebu wa-edo toi ebu wa edi ukpi uran mbe ne ebie ebie ka olese nada mie gbe